Bosoom a m'enyi gye ho papaapa yɛ Dzifuu bosoom. Siantsir nye dɛ ͻyɛ bosoom a wͻwoo me wͻ mu. Na dɛm bosoom no so yɛ bosoom a ͻyɛ e - edziban bosoom. Bosoom a wodur hͻ a edziban aba na kͻm na ahokyer nyina efi hͻ. Obi a onnya bi nndzi no, onya bi dzi. Afei, ekuafo wotu ehu, wonya sika wͻ hͻn edwuma a wͻayɛ no ho ma wodzi yie.